اختار انه طبعا استكشف الفضاء لانه الفضاء لسة فيه اسرار كثيرة جدا ما نعرفهاش لسه في محدش اكتشف الحاجات دي. ولسه في الغاز كتيرة واماكن كتيرة ويمكن مجرات وحاجات لسه ما نعرفوش عنها حاجة فطبعا ده لغز يعني كبير جدا فلو فرصة لا هعرف في الفضاء وانه انا اشوف يعني ايه الحاجات اللي احنا لسه ما نعرفهاش ادور وراها.